Oruko mi <noise> sunny toritseju mabiaku emi otin pa french mubiaku oruko iyemi ka tsi ejumatan abiloko mabiaku owami oni oma madru te egia <noise> iyemi de ka ni oma meeje omemi ghan ene meeje we meeren ka tsi obiren mee ta ka tsi onokeren emi tio wi ubo we mo ka ri utieko <noise> otsogua ka tsi <noise> ikengbuwa mo ke le ri ulieko mo gba ku we mo ka ri arolly mo gba tse kuro mo ka ri ulieko ti o wi effurun oruko mi ka tsi sunny toritseju mabiaku mo ri ulieko tsogua ikengbuwa Mo gba tse kuro ni ikengbuwa mo ka re ulieko arolly mo gba tse kuro ku we mo ka ri ulieko ti o wi efferen ni yon mo gba tse kuro ku ri yon mo ka wa ni iloli ju bo mo ka ri utse tie okan twmi kele ni utse tie okan tse mo ka no gba bi olaja oyibo gba tse utse origho utse we mo ka re gba fe obiren oruko aku ka tse cynthia itameta mabiaku mo gba re mo ka ri iloli owa tse obiren mo gba mu wa ni iloli ene ka bi ni ara ene oma ti ene ne boja we ka tse oma meet ee oma meeren ee kpojo kpojo ni eye mi mo ma ku oro ni owowo mo wa tse ogun ko eni mi dede jo ene ka gu wo itse kuro mo ka ore gba gu we Wo ma gu we kuro mo ka gin gbi ayami do bejuto omeghan mo ka ri ubo utse mo ma ri ubo utse mo ma mo ma wi ubo utse ira to ughojo meeren <noise> mo ka wa ni koli <noise> mo ma ku ubo utse kuro gba we ni koli gba da je urun ee ubo ti ene gha ni ubo we ka tsi ajamimogha <noise> mo ni olukumi bobo to bi emi wi ubo ghaan we ni aja we mo ma wa ni iloli kuro mo ma gu we kuro gba da je urun mo ka da tu tsi ode gba ba olukumi gba tsikale <noise> gba tse ere ni ara mo ma tse ere kuro gba tu wi ughojo bobo mo ka da ju bo wa ma to iloli ke mo wa tsikale ni ee eju mo ma tse kuro mo ka da wi abete gba sun